Wa gbain te ani deri wenii te ani bo bia te wa sin kromate a iyawome be te ingwa o bili me okubo, in fulo boli me okubo te wa meni ani puma ba wa ani pum u-puma fam te be-e oruwo-ruwo a mina yea okiba, wa meni sani fulo me ke piki pani me bo swaba wa sani fulo me ke panime bo swate bee oruwo-ruwo a yea okiba, te oruwo-oruwo a mina yea okiba, te oruwo-oruwo a mira yea fiba, ina yea fite wa piki pani me wa pulo ke swaba, wa pulo me ke swa te-e oruwo-ruwo a mina yea oki fite wa piki pani me sikiriba wa beleme sikiriba, everything sikiri te bebe-e, wa ye goge-e sikiri fam te wa ke kuroma te wa kuromate-e wa imite ke kiniyana tamuno bete, tamuno imiete eneme gba be fiye i ke wa pirite wa fite, dabo piki i wa pribrame piki yana-a apu so pri ini so piki fi ani saki boma na tokini na meni sine i opu ane pri wa piki okome ke teke fam te wa piki amen me ke obete-e wa piki gala-gala te, mu mono apu mu monoba piki monobia te piki bro pakaba apu piki bro pakaba ane ane me bo wa inete yanate piki ke wana prite wa piki oboma wana prite wa piki fiyen, ane ene me bo wa yana ye.